Neve nkura nguojano, ango nekopi nguo jano jamontre si, jamachiche kukere jiri. Mankase na katasanka ya kamuru. Bisimirani, wi hare na naporapo rane sake nakavoroka mokosaka maji nakovekera. nankasahora ngoso nda sangire hamde. Kono ngonjero horinjao. Homango ya range esakokuru kisimu. Era kanze mbonjiru, ohule ngonjeru kabuka atore ngona kabhekera chombo shekena maji, na nkatore sabuni yane komnenecho makavugera. Asa nanda tii sabuni ninje. Mwakavikera arajira na okaanza kuja. Nohunje nise njira ngojani usaidra kuhusu jenejo ng'wira mburi. Akikisha koranga wa ntoko na mdo sebhi, ndro humo nhoro jira nakajideda ndoho na chombo chenge chere na maje boha, na kabukere jere jindu jene kona maajabu ya ntoko narikuro, ambo anjereja na chenyeri tabukera jengo ajarangi. Nifuma harajira munkafufu fufu chejera ngoo jenye jene rangi ili kubweche najojisiripu. Ivakuvenje izi nakusangeneje hangonjero tuhu kisindri ji na ngonjera imani kware na vidimu juu jea na morekorejea ojiku mwejo. Naijijingeja nange navyo naitange tuvere nimejifuncho nukavere nadenerekeze. Obhe kura nyama choma siseka sa nyerere.